Ehhh jatna inta saa, saa dañ nteyu jin aciti aciti ja ka xiko yuan ujum savaa ni asia que chi ja jiin xeen kuchi un chi yuan kua xikoga xikoga jaan in nteyu te ja aciti chi kana asiga te nanku jataintna kaada jin nu nteyu nu nteyu ntuchi nu in sopa nu in na in nteyu a na in nteyu-ga ja ja ketaan jin yaa yuan jatain jataintna kaada yuan kua xe'en chi ñaa tu chi xikoga yuan.